<hesitation> Hanina tiàko amin'ny kolotsaignanay zao de ôhatra zao a <hesitation> koba koba va- koba ravina de tiako izy satria izy tonga de fonosina amin'ny ravigna foagna de magnitra ravigna lingôza igny izy; vary amboarina agnazy miaraka amin'ny akondro sy apina siramamy de sara de tiako.